मिडिया जशे की न्यूज नलयर सोशियल मिडिया असता। सोशियल मिडिया वापरुन लोक अपने मनाचे सगळ्यक पावुंग शकता। पण न्यूज मिडियेण अमका खरे तेह सांगपाक जाई। अशे म्हाना की सोशियल मिडियेर लोकांनी वैत नलयर फोटिंग उवळों जाई, तेह कमी करपाक जाई। पण लोक न्यूज चेर चाढ़ विश्वास ठेवता। अशे सुद्धा असना की न्यूज चो किदे एक अजेंडा अचोनां, पण तोह असपाक जायना पण चाडसो असतलो। तेह पवपाचे काम अमाकात कर्चे पडतले। आमी खेजेरुई चाढ़ विश्वास थेवपाचो न्हू। जितके आमी एक हजार, एका भाषा पायात तिक्चेख तशे आमी चाड़ चित्त।